أهلا وسهلا، أنا فرحان برشة بوجودي هنا اليوم. نحب نقول أني متحمس لخوض التجربة الجديدة هاذي. عندي خبرة في مجال الشغل هذا، ونعرف كيفاش نتعامل مع الضغط ونشتغل في فريق. نحب نتعلم ونتطور، ونعرف أني باش نكون إضافة إيجابية للمؤسسة. شكراً على الفرصة، ونتمنى نكون عند حسن الظن.